Disa insekte uzonj vuxha ose vibracionet për të komunikuar. Për ezembju, çiçikalla lëshojnë zëra me frekuencë të lartë për të bine qasen femrat, ndërsa milingonat dhe termitë uzonj vibracionet për të transmetuar informacione brënda foleve të tyre.